Ree' la'koon nkiq'ar kotaq winaq re'e naa nak'uxum laa la rinak'am la riis re'e rik'o' waakax nkiq'ar ke nriye' awaansil ja'ar nkiq'ar ke re'e nak'uxum re' buen je' hoj amasaq nak'uxum re' rab'aaj la waakax ja'ar nriye' awaansil reh nakamna la'koon kotaq winaq re'ee chipaam q'ajas kimamna kitik ab'iix nrajaam aansil rajaam re'ee hat galaan imaas reh naakamna pan q'ajas nak'uxum qa'sa taqee' je' je' je're' reh re' nriye' awaansil reh nakamna